Ya'á nana janinchí, tikunentá iyo anoyé takaye, yee xhina koilo jakiraxo kuina ké, kueiden té xhiyee nuija yee nuñoja jan hí okavai té najaxna takaili tá telakeñe kaxu ñai yenoxo c <hesitation> ni lujana nina há orenlon, ñatu ñatuxo tekujana ini tu xhiñaja ñahí, xhikuña solita kuña xonduté nakoi.